نبغي نهدر بزاف على الموسيقى. نـ نبغي نهدر بزاف <hesitation> على الكتب في قاع الـ اللغات. نبغي نهدر <hesitation> بزاف تاني على الـ <hesitation> اللوحات الفنية. <hesitation> و ممكن أ آخر حاجة في الـ الـ القائمة نـ نهدر ممكن على الـ الأحداث التاريخية.